Antara hidangan kegemaran saya yang saya suka masak dan sediakan adalah ketika hari raya, iaitu kek lapis. Antara bahan-bahan kek lapis adalah menggunakan butter, gula, susu pekat, esen vanila dan telur.

Harapan terbesar saya adalah untuk anak saya. Saya mengharapkan anak saya akan menjadi orang yang berpendidikan, beragama.

Salah satu perkara yang memang saya dapat lakukan untuk kekal sihat adalah menjaga cara pemakanan saya dan juga melakukan senaman-senaman sihat setiap kali lepas pulang kerja.

Jenis makanan yang tidak sihat atau yang sebaiknya dimakan sekali-sekala, mungkin makanan yang diproses, dan bukannya secara semula jadi.

Apa yang saya hasratkan untuk anak saya adalah dia akan menjadi orang yang berguna di masa hadapan, orang yang berdikari, orang yang berpendidikan tinggi, yang dapat membantu orang lain.

Antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh usahawan di rantau saya adalah, ya, salah satunya adalah modal dan harga barangan itu adalah mahal, dan yang kedua adalah saingan di sekeliling.

Sistem sekolah sosial yang disediakan oleh kerajaan, pada pendapat saya tidak berapa berkesan kerana itu bergantung kepada individu tersebut untuk menerima sistem yang diberikan.

Bagi saya, tempat yang saya anggap suci adalah apabila saya berada di dalam masjid atau surau. Itu saja. Kami tiada tempat yang sememangnya istimewa ataupun suci.

Saya suka berjalan jauh kerana ia merupakan salah satu senaman. Tetapi jika berjalan jauh itu contohnya mendaki gunung, seharusnya saya kena menyediakan bekalan ubat ataupun makanan dan minuman yang secukupnya.

Sekolah-sekolah yang berada di sekeliling kawasan saya amat sibuk, berbanding yang mungkin berada di kampung, mungkin kurang sibuk, kerana di bandar mempunyai banyak lagi perkhidmatan dan fasiliti untuk pelajar membuat aktiviti di luar.

Pelakon kegemaran saya adalah Angelina Jolie, kerana dia bukan sahaja mewakilkan untuk semua wanita, dia bukan sahaja seorang pelakon, tetapi dia juga seorang duta PBB, NGO.

Keadaan cuaca di tempat saya bekerja nampaknya mendung. Tetapi kadang-kadang panas diiringi oleh angin yang kuat.

Antara genre muzik kegemaran saya adalah rock, metal alternatif. Ya, itu merupakan salah satu genre muzik saya.

Saya akan tidur untuk berehat dan menjaga kesihatan minda saya, dan kadangkala ia akan diiringi dengan muzik kegemaran saya.

Jika saya adalah seorang guru, untuk memastikan perlajar di sekolah itu bersikap baik antara satu sama lain ialah kita harus mengambil kira setiap pendapat pelajar tersebut. <noise> Apa yang mereka tidak puas hati antara sama lain ataupun kaunseling.

Perubahan iklim ini tidak dapat dijangka, dan sebab itu berita ramalan cuaca diadakan untuk menyediakan diri kita sekiranya terdapat ribut, taufan, banjir.

Apa yang saya akan gunakan menggunakan teknologi sekarang adalah ia memudahkan kerja saya untuk saya membuat kertas kerja di pejabat dan untuk masa pembelajaran saya di universiti.

Faedah menggunakan teknologi itu memang memudahkan, tetapi antara keburukan dia adalah ia akan menjadikan kita ini terlalu bergantung kepada teknologi tersebut tanpa melakukan sendiri penyelidikan. Menggunakan buku ataupun bercakap dengan orang sekeliling kita untuk mendapatkan jawapan.

Sukan bersukan itu harusnya bekerjasama. Jika seorang atau dua orang itu tidak bersetuju, kita mungkin tidak akan menang. Berbanding sukan individu, ia sebenarnya memberikan kita- diri kita sendiri lebih semangat untuk menang.

Antara rancangan TV atau drama kegemaran saya adalah yang berada di dalam Netflix, yang berkisarkan tentang banduan-banduan, kehidupan banduan di dalam penjara.

Saya hanya akan berhenti menggunakan telefon bimbit selepas jam dua pagi kerana saya sudah tidur pada pukul satu ataupun dua belas malam dan telefon saya akan habis bateri.

Subjek kegemaran saya di sekolah adalah Bahasa Inggeris dan Ekonomi Rumah Tangga. Bahasa Inggeris kerana itu bahasa yang saya pertuturkan. Ekonomi rumah tangga kerana saya suka memasak, saya suka berada di dapur.

Ya, kerajaan kami mempunyai program kebajikan yang kukuh, tetapi mereka harus membuat tapisan yang lebih tulus, yang lebih banyak untuk menerima bantuan yang selayaknya.

Tokoh sejarah atau legenda yang terkenal di negara saya ada dua, iaitu Tunku Abdul Rahman dan juga P. Ramlee. Tunku Abdul Rahman adalah orang yang bertanggungjawab untuk memerdekakan Malaysia. Manakala, P. Ramlee adalah pelakon, pelakon teater, pelakon filem, pemuisi yang terkenal, yang berbakat di Malaysia.

Semasa saya masih kanak- kanak-kanak, saya ingin menjadi pramugari, tetapi cita-cita itu bertukar apabila saya sudah berada di sekolah menengah, dan juga bertukar lagi setelah saya habis belajar di universiti.

Saya suka memakai baju kurung. Baju kurung merupakan pakaian yang sangat selesa dipakai. Sesuai dengan cuaca yang berada di Malaysia. Ia juga pakaian yang sesuai dipakai untuk berbagai acara, tidak kira

Iklim di tempat saya tinggal adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Kami menerima purata hujan dan cahaya matahari yang agak sekata sepanjang tahun. Selain daripada itu, iklim kami agak dipengaruhi oleh musim monsun.